احب انه يكون لدي القدرة على الطيران لان الطيران بيتيح لي استكشاف اماكن جديدة والاستمتاع بالمناظر الجميلة من الاعلى، من السماء، واحساس الحرية والقدرة على التحليق فوق الطبيعة خلابة شي بيكون مدهش جدا، بينما الاختفاء له استخداماته، لكن الطيران يعني شعور بالحياة والمغامرة والشغف.